אַסְבוּע פִי אִל-מֻסְתַּקְבַּל הַדִּי מֻתִּיר לְאִהְתִמַאמּ, אוּל חַאגָה גַאנְדִיר הִי נִקַּלַּב עַלַהָא אִחְבַּאר אִל-מֻהִימָּה לִי וֹקַעָה פִי סְוַוא אִל-עָאַלַמִיָּה וְלָא אִל-שִי פְּרְסוֹנִי, גַאנְשּוּף אִש קַאֵין שִי אִחְדַاث חֻסּוּסִיָּה קִתְמַנִי וְלָא שִי קְרַארַאת קְבִּירָה קִנְת קְנְסַנָּאהוּם, גַאנְחַאוּל נִנְלַחַظ אִל-תַּغְיִּירָات אִל-סְגִ'ירָה פִי אִל-חַיַּاة אִל-יּוֹמִיָּה דִיַּל נַאס וְאִל-אוּחַּם גַאנְחַאוּל נִפְהֵם כִּיפַאש תְּטַוּרַת שִי מְוַאקְפ אֲנַא פִיּהָא חַאֲדְרָא, בַּשּׁ נַרְגַּע לִזְמַן דִיַּלִי וְנִתְעַאמְל עִמָּהּ בְּזְכָּאָא אַכְתַּר, גַאנְקוּן בְּחַל שִי גַּאסוּס עַלַהָא אִל-מֻסְתַּקְבַּל אִל-קְרִיב.